So jam haala mun haalaama, wereman nokku am o fu wemmbataa kam, sabi baasiiji anni ɓuti non, miɗoyiɗi jam warta e leydi Mali, e ɓiɓɓe Mali, e adunaaru nduu fuf. Sabii konngol jam ngol ana wooɗi. Tageefu ngoo fu ɗun yelotoo. Fay jooni fulfulde so a jiɗɗo faa mbaalnaa neɗɗo, a wiyan jam waali.